Si travaiu a üna növa grafica perché l'uma da manca d'fe le növe felpe dë l'agraria d'Uzasc e cuindi ëntà che fuma bin ël dizegn d'lon che vuluma fe e pöi dopu ëntà che truvuma cueidün për feslu fe ën digital e pöi ëntà che truvuma cuaidün per felu stampé s'le maiëtte e s'le felpe e parei puduma deie ai ragazzi